Na jadi yetu akkegungenna ayasengnge sikaq gigi a- narekko macarepa atau pura kiq manre a- atau marotaq <hesitation> lalenna boataq atau isittaq <noise> yenatu sikaq gigi de itaroi yasengnge odol nappa i- icampuruq sibawa uwai nappa i- ipakei riaggosokengngi ri lalenna boataq atau isikaq erodo yase isittaq na nappa puranerodo mattalimommo kiq uwai na <hesitation> mappakoro carana <hesitation> massikaq gigi kiq na <hesitation> bareq mapaccingngi mafaccingngi isittaq bareq deq namarotaq ilalenna boataq. <noise>